Faccitde haalaaji ngolaami e muuɗun ana wela kan du sanne. Golle non mo ngommi e muuɗum, mom mbeltotoomi e muuɗum baltiinoowo hakkilan. Sabi ɗum janngumi, ɗum woni ko njeliimi, ɗum kemmi. Mi ɗe jogii hen mbaalu hakkille, <hesitation> mi ɗe jogii hen weltaare. <hesitation> So a ƴeewii ni arannde kaa huunde fuu mbiyataa kanjun ɓurannoo welde kan. <hesitation> Sakkitii non, bon kulle kuurɗe naatii hen.